<hesitation> ho'nre jan xhiniña ja ho'nré, kando kuñondó ihó váa <hesitation> aja náa, ná kandó koñondó xhivandó ñondó chí, <hesitation> ntá lantá tá lulu <hesitation> vaxhi vii tá <hesitation> akaxhi <hesitation> <hesitation> ikixhí a kanxhí na temkuxhi <hesitation> kunioixijá maxico ja naniondó jan mexico akaindoté cheinidá ja yo'o, vajaña kutuatá ta lulu ixhichi tadi'iko ñondo kuan ta di'i já vakanxhi tadayii noyeno tá di'iaxhi ujun jan kuanxhi, ja ni xhixi ati'o atió ká danió amaxhi dañoxhi ka kuanxhi nri idáxhite <hesitation> dája ihova javaja janá kandoté ná xhivandó niondó, cuanta na tenakuando na no ñondo cuenta ta lulu vaxhi viná ná kutuaxhí tiuchée ñu nguankando te <hesitation> akutuaxhi.